Guïori ipöra yambopuyave, ipöra oyendu jiapu jaema guïoriranga ranga guako oyendu jei jäaaaaaa, jaa, jaa, oyeporu ivate rupi jare ivikoti rupi